طبعاً اللغة اللي أستطيع إني اتكلم فيها وأتكلم بها وأفهم بها هي اللغة العربية ده طبعا شيء اساسي بسبب ان هي اللغة الام الخاصة به <hesitation> فيمديني إن أنا أتكلم واكتبها وافهمها بكل مقاييسها من ضمن اللغات أظن ممكن تكون اللغة بس شوي ماني أفضل شيء فيها يعني. لكن برضو أفهمها شوية يعني